Ya mahay fomba famihaizagna cravatte zah, fa maro karazany ny famihaizagna cravatte otry ny haiko <hesitation> alandogno amin'ny ambôzogno izy aveo ahodigny ndraiky, afalitry avy agnatiny, aboaka ambailany, afalitry avy agnatiny ndraiky, aveo atsôfotro amy le nama- <hesitation> namalaognanao azy, sintomigny, <hesitation> managna <hesitation> na mahay ôlogno <hesitation> magnano cr- cravatte matetiky koa zaha fa tsy haiky hoe sa matetiky izy magnano azy sa karakôry?